انا مدابية نكون نتحكم في النار ولا في الماء لانو النار تحرق النار انا تبانلي قوة ضاربة كتر من الماء- الماء راه يشمخك برك لكن النار تنحيك تحرقك قع نهائيا